Hampihenako fihinanana sira amin'ny resaka sakafoko ndreka, ohatra aminà resaka ro de sy ataoko marobe sirany na, na de efa sy mety aminao aza fa reva ilain'ny fahasalamananao izy an de sy ataonao marobe zany sirany, de ohatra ndreka zao anô mivahiny andragnon'olona de ekenao fona zay akeo fa sy azonao ampiana ko izy iny.